عشان تركب الدراجة في الاول لازم تثبت يدك على المقبظ في مقبظين تمسكهم كمان لما تركب الدراجة حاول انه ارتفاع المجعد يكون مناسب حط رجلك على الدواسة على الدواسة اليمين بعدين اليسار مباشرة بعدين تحاول تسوج بشكل هاديء وبطيء.